Sapa dediwawen serinte yaai akat bisa untora nera sumikola witu katarean ti skolah dasar kapa una tas na tii sadua nyaku nores uweeten yai kepat ku serinte setale waru tuama wowene musti sumikola akat kerakek rakek na. ma kulia mendo s satu dua, tedu, sa toro mo dumak lako witu me towo ca.